نشأت في قرية الوضع كان مستقر والدنيا كانت كويسه، كان الصحاب كويسين، كان بتلعب في كل وقت والدنيا أمان، بتطلع في اي وقت تعمل اللي انت عايزه كانت الدنيا كويسه، كان كله لعب بس.